Ay iska gisiska faimo lakin ein garesen mojbila, awalinkelka <hesitation> mogadima faiosa, inenbatoni gisaga asi faiosa nihayalgoni <hesitation> khatima faina ein irbirali bas.